Más que dos, un perru quandu moça i ara ai pocu tuvi una gata col mi noviu peru güenu, s'echarun a perdel los guarrinus assinque ara mesmu denguna. I la verdá que afinal los echas más de menus qu'alas pressonas assinque yo alo menus no quieru más mascotas ni estorias. Pocu a gustu yo sola parriba i pabaxu sin gatu que me míi ni perru que me lairi polas esquinas. Los perrus i los gatus, a relva.